நாய் இனங்களின் பெரிய பட்டியல் இங்கே. அஃபென்பின்ஷர் ஆப்கான் ஹவுண்ட் ஐடி. ஐரிடேல் டெரியர் அக்பாஷ் அகிதா அலபாய். அலாஸ்கன் க்ளீ காய் அலாஸ்கன் மலாமுட். அமெரிக்கன் புல்டாக் அமெரிக்கன் காக்கர் ஸ்பானியல். அமெரிக்கன் எஸ்கிமோ நாய் அமெரிக்கன் ஃபாக்ஸ்ஹவுண்ட். அமெரிக்கன் ஸ்டாஃபோர்ட்ஷையர் டெரியர். அமெரிக்கன் வாட்டர் ஸ்பானியல் அனடோலியன் ஷெப்பர்ட். ஆண்டலூசியன் ஹவுண்ட். ஆங்கிலோ-ஃபிராங்காய்ஸ் டி பெட்டிட் வெனரி. ஆஸ்திரேலிய கால்நடை நாய் ஆஸ்திரேலிய கெல்பி. ஆஸ்திரேலிய ஷெப்பர்ட் ஆஸ்திரேலிய டெரியர். அசாவக் பாசெட் ஆர்ட்டீசியன் நார்மண்ட் பாசெட். ப்ளூ டி காஸ்கோக்னே பாசெட் ஃபாவ் டி பிரெடக்னே. பாசெட் ஹவுண்ட் பவேரியன் மலை ஹவுண்ட். பீகிள் தாடி வைத்த கோலி.